L'Italia al e me pais, suma ün pais pien d'bela gent, sempre cuntenta, a pias fe le coze ën maniera ën po raffozanata però suma bravi a fe da mangé, a ie tanta bela arte, tanti bei pais, tüte le cità al an cuaicoza d'bel da vëddi